<noise> tan monmon a rais, nasnas fi ro ran rais, nyo nating nasnas ror a rais nyo garus rou a rais, garus faarof ovei rou a rais ana nyo te kus a ngiun, kus fakap rou a ngiun nyo te pots a nas. Pots rou a nas nyo te fagum ya fagum rou <hesitation> nas rais mas non ana nas rais te mas nyo te akat nyo te sak ya nyo te ainy. Mes nainy nyo nating tavo ron a rais, tavo ror a rais. Rais te ainy ror ri ri te gima ainy fakap ya ruak non tan mes nainy, ravainy vare na rais nyo ma ravaing vare na rais, nyo nating nom rou a rais to ya nan nyo te kus a ngiun, kus rou a ngiun, kus fakap a ngiun nyo te pots a rais pos rou bowl rais, ge na nas rais nyo te nom a rais tsunya nyo te tsu ya tana <hesitation> painy kapa, nainy fakei ronyo tana painy kapa, ana nyo te vatsvats a rais to ya nan, nyo te kokop ya, kokop fakap ronyo noun, nyo te kokep fakap ya nyo te tavo ya. Tavo fakap ro nyo ya, nyo te akats fatabin a rais to ya nan, touraf vafabin ge na nuaf akats fatabin rou a rais to ya anan. <hesitation> rais tiya an nating ruak faarof ovei non mas faarof non nainy tavoo ro ran rais. Mes nainy ra nasnas rora rais ra te nasnas babainy ya, gima giris non, rof kan, rof non, ainy ainy rom a rais tiya na gima giris rof kan non. Tasa kaminon fo mar sanan iny nasnas a rais. Sen ra giris ror ya, fuan ra tavo ror ya mes ra nasnas babainy ror ya. Fo rais toya nating ka non tan nasnas te nasnas fi ror ra ya. <noise> mes rais, ra fakei ror ya, ra tsu iny ror <hesitation> sos ra te sos ya ra te ainy ya. Kaminon fo sanaan kinai iny nasnas rais ai a sen a kainy ainy a rof, ra ainy ror ya ra te vits. Mes nainy rais <noise> mam nating rev rom rais, rev ror rais ra te haves rais nainy ra nainy nom ror ya ra te na me ra te fikei ya tana pan iny <noise> nom ravainy pempem nan rais ana ya te ruak farei rais ra ainy ror ta nasnas ror rais ra te ainy ya so <hesitation> rais toya nan farei non kainy ainy rof. <noise> farei te tsue fi nyo, kaminon sanan kinai iny nasnas rais ana ra mas farof ovei ror rais, nasnas faarof ror rais ana ra te ainy <hesitation> rais mas non ra ainy faarof ovei ror ya.